मन्सावाह पाढे लिखे लग्तै बिना सिसा कलम्से यागा बढे नाही सक्तइ । जहाँवा फेर्के पाढे लिखे लगाले जथी कर के फेरी सिसा कलम नाही भेले फेरी कामे नाही चल्तइ । सिसा कल्मावाक काम लेख के काम कइसिय । सिसा कल्मावा सिसा कल्मावाक काम चिन्हा बनाउ के काम करसिय । ओसने क के रङ लगाउके काम करसिय । ओसने क के मन्सावानी हसे फुलवा सभका याको दोसरे दोसरे जथी काम क लागि ओकरे के काम लगोसइ चिन्ह बनाउ के हसे चितत्र सभ बनाउ के काम काम लग्सइ सिसा कल्मावा । सिसा कल्मावा नाही भेले किचो काम नाही लतइ । सिसा कल्मावा देखे के काम लेके देखी बहुते काम मा ओकर लगोसइ र कर्सइ फेरी ।